ब्राउन रंगाचो विचार करताना म्हाका मात्येची, उष्णतेय आनी स्थिरतेयांचेंय याद जात। तातुंतल्या म्हाका लाकुड, कॉफी सर्किल्या गजलिची याद जात। तो एक रंग जो चड करुन विश्वास आनी साधापनाक जोडिल्लो अस्त। तातुंतल्या सोयीची आनी गानवागिरे आकर्षणाची भावना मनात येता।